الايس كريم يصنعونه احيانا من اللبن, او من الزبده ,والمثلجات فلازم يكون متواجد عندك المنتجات الخام الطبيعيه في البيت يعني زي الجبنه او اللبن ,وطبعا لازم يكون عندك النكهات سواء الفانيليا الفراوله عشان نضيف نكهه على المثلجات اللي انت بتسويها.